Alura pa tüti i animai al a i öi <hesitation> ën che manera a vëddu? <hesitation> Për ezempi le medüze al an pa i öi e però al an dë tentacoli e cun cula roba li a riesu a senti ëndua andé e vëddi ëndua andé, pöi d'auti a më ven-u pa ën ment ch'al an pa i öi